Ny karazana kapila, hampiasaiko le haiko zany, le kapila fihinana vary; kapila fagnanaovana rô na kabaka, ary fagnanaovana asa ohatra hoe salady na dessera zany.